أكيد بختار أكون مؤلف وأكتب, وكمان يعني الكتب بتكون تأثيرها أكبر بكثير من الأغاني, وبتعيش يعني أفكاري لمدة أطول بكثير مني حتى بعد موتي, دايماً تأثير الكتب أكبر بكثير وأطول.